Si man su nekkee ne maay fóot damaa ut comme, damay ut ñetti paan, su ma amee ñetti paan, paan bu nekka ma def si ndox, paan bu nekk ma def si ndox. Ma ut sóo bu ndaw ma def si ndox, ma def si sóo ba pare ma génnee ma dugal dugal yére yëpp, ma di njëkkaa génnee lu tilim li du ma def saabu ma génnee lu ma fete fete génnee lu tilim li ba pare ma nal ko, dugal ko si beneen first paan bi. Su ma ko dugalee si first paan bi, ma ut saabu ak omo ma wis ko fóot ko ba mu set. Su ma ko feete fete ba mu set ma dugal ko beneen bi ak fóotaat ko ba mu set ma dugal ko si beneen bi, boobu laay leyandi, dugal ko si paan bi, dugal ko si sóo bi dem weer ko. Man noonu laay fóotee ak suma loxo yi.